آ، جمہوریت چِھ حکومتچ بہترین شکل یہٕ دلیل چِھ دیوان کہ امچ کلیدی خصوصیات- کشادگی ، احتساب ، شفافیت، میڈیاہچ آزٲدی، جوابدہی - چِھ دراصل ملکچ مجموعی فلاح و بہبود بہتر بناوان۔